Sisir bolo ngati ge, ge ngom mansia tidore waje ge ma ronga ngati, ngati ge kare kalo ngom biasa pake ge mo wati hutu, mo sari gan pake ene, mo tala hutu sema ngati ge ngom mo wati hutu, mo fiki sema goroho rasi ngom wati, supaya ena loa. a tege